نون جو بريفار عالم ما تكونش فيه قاع الجريمة خير, خاطش الكوارث الطبيعية يبقاو طبيعيين يجيو وحدهم و تقد تبعد عليهم يعني الزنزلة تقد تعرف بلي غادي يصرا, الفياضانات تقد تعرفهم البركان تقد تعرفه الجريمة الجريمة فيها الكراهية جونغ ما تقدش تعرفها في أي وقت تصرا راك قاعد حتى تشوف جريمة صرات سما العالم اللي يكون خاوي من الاجرام خير من العالم اللي يكون خاوي من الكوارث الطبيعية